Organic food ba bithi rujakyaui swlamjak chamung no hino tei non organic food hinkhe bithi bai torwkjak chamung no hino. Bithi rujakya chamung rok chini sak no kahma tei kwrak tonwi mano tei chini bolong mura jaga tei haa ba mal mata rok no kwthang khe tonwi mano. Bithi rwjak chamung rok kwbangma khe no manthok go tei aswk mwnaikhani. Phiaba amwitwi hai chamung rogo kwbangma sak ni bagwi hamya bithi tongwi mano. Abono chakhe chini sago bemar ongwi mano. Phiaba kainwi chamung no jeswk nangma chakhe chini sak ni bagwi kaham ongwi mano.